Ore katu ya' ku, tu oras ti'i one to suwa'ne kite pihoan mbuya to one suwa wontini, su wawontana ti'i one to suwa'ne tuan kite one to tananen kite, reku pihoan. Sep one to lalai, one to kanya <hesitation> teto kite <hesitation> musti mamile, sawe to kanya sawe tu lalei <hesitation> tento pu beda kite musti pu beda kita, pu beda kite. Makoto katuwuya kite su <hesitation> ore su wawontana si namiya su nawiya su waontana si'i ore suwa'ne <hesitation> mamiho to kanya to <hesitation> kapendungan wawiyan to, to kite one, one si burayane